די גרעסטע חיה וואס איך האב אמאל געוו-זעהן איז געווען א בער, <hesitation> איך האב געהאלטן אינמיטן ארבעטן און אינמיטן האבן מיר געזעהן אז ס'איז דא א באנטש בערן אויף א בוים, <hesitation> עס איז געווען זייער אינטערעסאנט צו זעהן; ס'איז געווען א מאמע בער, מיט דריי קליינע בעיבי בערעלעך